Zato, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, enina amby sivifolo, dimy amby sivifolo, efatra amby sivifolo, telo amby sivifolo, roa amby sivifolo, raika amby sivifolo, valopolo